Mulai man neoka ngomi nako nyawa po modoka pa bigolo parlu pa tota toa mena bisa di bilang ngopedeka bi ngodu pake pakeang adat ini kitong meminang potagi po tota po nyawa manga ngopa mang pedeka macam jojaru ngone ngopa nau pahika podemo an ngopa mia golo tapi potota pedeka man naaho di dalam o sude ngai mi tapi ma isi mana o rosa rosa ma isi mana o pipi rosa ma isi mana de moku o bido de o tabako tabako yang palolu ulu ka roko atau roko batang iha deo sudeku poda ngado ogahu o moku potagi pa aho hika nyawa maka doke manga esa matalari ino pomasidoa mana popoje mana o rosa hika sigado kama ihaka la madehe ka de ase po putus suara po putus suara pa hika de yo temo tuntutan adat tuntutan adat tidak lain misalnya dodoti o dodoti okia o seng ataupun o soma mena ododoti itu dodoti kalu di sini dia pe arti doti merupakan tanda tidak mau jadi kitong paksa ini dong taru itu dodoti berupa macam o soma atau o seng. A maena de asa pomasketemo wange genena o yonika yonika mena gerejaka ena ma pandeta bisnika mena sesudah putus suara berlaku de asa yo nika ma lobiku pesta pesta adat pesta maena di samping undangan undangan bolo <hesitation> de ase pesta adat pesta adat mena po tatana pedeka mana yanau de pedeka po tana sude mana o ino poda ngaduku aja ato pengunjung sama skali mena ada berapa pengunjung deng ratusan pabitana i ngodu pa bitanga i ngodu maena merupakan satu perkenalan bahwa ngopedeka mana suda mengikuti tongone nanga jejak maka harus merupakan satu perkenalan tabda pengenalan adalah